Ye yuula ka diyan kpang, diyan kpangi diya ye ke ta diyani a ta taa shilibum a ti ta kennim a ti ta shashalaulin teerei ulee teka ya diyan kpang diyan kpangi ulen birangi ke maa teka ka ke ta ya diyan kpang, ke uleji, shoppo kira, ke uleja ya jiri, ke ulejo ya shashshalau ti an fowi kan an noni in laye ding mo ti ya jiri mo ti shoppo kira, mo ti ya shashshalau ti an fowi kan an noni, to shuka teere pa teerei lan kpangum lan kpangi moo foraa fokni ye ke maa yuna shashshalau ye ke yuwa ulee a dop dopum ke ta ular shikno foko kan nan ko ka oo fowi, noni ne kelan ne yuwa daklan ule ne ti ku beng ma ma fuddono shashshalau teere. To ke maa yuula kaa teere ta fuddoko shashsha lau ko, shuka teere ka lan kpang to ding mo a ti ya kaa le tem shuka biini ya ni lan kpangum kaa pelle yanʒu an kpang diyamu kama ti goji te kama shiba ilit ka me liya kuuju ti manni ƙoƙoi ka pelle share shar ule ule ule kira ka a pelle jawit ye agarum ye kash kama dummo in ti ulanna ti keyyan memme ye peraa ya shinii me an bang ya nee to teere shaka ko ka lan kpangum ding mo ti shodi ka peen ule teere shuka kuuni ya shi lan kpangum, yamma yuula mu kama te a teulo ya kama tukyo shagum to a lewo uleenee ke ta yani. Shommo ko ke lan kpang ken shur kira ko ken ti ula lin pira ti molbo, <noise> shommo ko ke lan kpang ken shar kirako ka ke ta ulara tukin molko, <noise> shommo ke lau kpang ken ular ku uleenee a uleekom kem ula shari ka jiri, ka ke jira to ke dakla teerei shommoko birang mamo yuulani lan kpang ye goji peunau ka shii ye memme penan ka shii lan kpang a nenno in ularu in ti shar uleenee ye uleenim a nenno bu ti ularu in ti ya uleenee a kpangum pelle kpayyo me an noni, pelle kpayyo me an toom ka me ti ya kaa le te pene le te ƙoƙon kpangum, ƙoƙan kpang ye goji pena yau ye ti ya ke ma ta kowani ti po mai gba ye shamma shari ye dami ye dami jujak ye shulee ye shau ye ulenau maa ta koorim ti fokko ti ƙoƙo dang ken ulanna ke keru ya ka ulanniya ta fobe, ken ulanna ken yiru sharii ken koorin ken amrim mina ken ula liin ye foko ku nonko teka ya ɗo doo ta minam ya ma ula gashshuru doo ken illina man koona man ula gashshuru dooi longkuunee ma fokan bini nenkon bini ken ule kima ken she, ke maa ti ya kaa te te ke lana kpang ye birang ye maa shura ko kaa pelle ma dii ta yeeko ularu ne shurko ke maa lan kpang kon ulanna in shurko ken ula yuura shumni pene kema yu shuran teerem ke kura ko ke yu shuran teerem. Ke yuwa ko kaa ke yuula kon daklan la, ke laye memme ta shukom, ke la ye memme ta gee shikkon minko uleenan dokkum diya nin kpang dian kpang teerei moo maa teka ya yu ke ken ya ulejo ke ulejina teerei moo yuulan lau kpang kuma teerei moo teerei wee teka ya ke yu dinyan kpang ti ta diyaka ɗing mo tekan ya mo ulejo yanii in ya a lan kpangum ding mo tekan ya mo yu in kuroni yani a lan kpangum to diyan kpang nennoi longku ma teka ya ke yu ken ya maa teka ya ke ulejo ken ulejina, maa teka ya shokro ken shokinna, maa teka ya li ken li teerei diyan kpang pelle fowi mina ko dong ya ke shuru ken kuroko shurani kuma leka ken ya uleen teeroi longku shau shikka ken kurko, ke yuula teerei ulen lee yuwa teerei shashshalau ke yu teere – le teere ki-digi digi ke shiga ka ke lan kpangum teerei kaa pelle ɓo ne teka na lan kpang ke maa ti ua uleen kpang, ke ta shou shikka ta uleene kaapelle shoppo kirami, ke ta shou kuuko ta ua jirim, ke ta shou kuuko ta ya manni piire uleyim, ke maa ti ya piire ule ke lan kpangum to le ulee ne pena goji ma foluonmu yau illan in shuppomu ka le te pella kodoli mun ma ta sha tarnu Ta tewani ya illo shi keshsho ku kaai shi ma nannomu maa keshsha ku kaai in ɓularomu tai mini shaddina, mun maa shadda munin kooma munin shaa a bi me an tarau to mun ma kuromu teere munii shban an kpa munii shiban kpangum mun maa yuwa to mun shuka ti fomu mun pa munii shiban kpang. Te maa koɗɗinee min ta koon fo maari ding ulee mun leka ta minmu ong le le ule ne mi le te ɓala ya kama yuuna ti dongi ulendi ne shara ne minaa ma ula yuuru maari bang nana meeri bang fom mu dilo ti biima mun yuugmu shiban kpang. To ma mo in uleen kpangum an foui nang ta forim dilo to bii do an fowi ta forim dilo ti bi longku uleenee yuula ta shiim tenee yeddo kan diyanu figi ye ma foulan mu koya mu ye mu li ya le dop dop ulee yuwaro ƙoƙoye mun ta yuum diya yen kpang ti ta goji ye ma fowanmu koyan mun yau.